komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld sjáum við umfjöllun ungra fréttamanna um í Reykjavík sem lauk í gær segjum frá ungum og upprennandi tónskáldum á upptaktinum tvö þúsund og nítján og segjum frá því þegar Julian Assange var handtekinn ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar

lauk í gær og mjög margir og fjölbreyttir viðburðir eru að baki ungir fréttamenn kynntu sér margt af því sem var í boði og við skulum skipta yfir í Borgarbókasafnið í Spönginni þar sem opnuð var

sem eru frá fyrsta bekk upp í tíunda að ég held reyndar erum við á bókasafninu meira svona

þau hafa verið svona að kynna sér dýr í útrýmingarhættu sem eru bara ansi mörg sko ef maður skoðar sýninguna að þetta eru fuglar og birnir og skjaldbökur og allt mögulegt er þessi sýning eitthvað oftar

þessi sýning fer eitthvert annað en hún verður hér til tuttugustu og þriðja apríl þannig það er alveg góður tími til að koma að skoða hana upptakturinn tvö þúsund og nítján fór fram á opnunardegi

í síðustu viku þar sem ung tónskáld fengu að láta ljós sitt skína með eigin tónsmíðum upptakturinn er samstarfsverkefni Hörpu Listaháskóla Íslands

fimmtíu og fjórar hugmyndir að tónverkum bárust í ár og tónlistin var mjög fjölbreytt þrettán verk voru valin og þau voru fullkláruð og æfð í smiðjum með faglærðu tónlistarfólki sem flutti þau svo á tónleikum í Silfurbergi í Hörpu

það er hægt að horfa á viðtöl við tónskáldin og tónleikana í heild inni á stofnandi Wikileaks var handtekinn í Lundúnum í síðustu viku en hann hefur búið í sendiráði

næstum sjö ár við ætlum að kynna okkur málið aðeins nánar gögnin voru um alls konar mál en aðallega tengd stríði og hernaði með því að birta sum gögnin var ljóstrað upp um mögulega stríðsglæpi Bandaríkjahers stjórnvöld víða um heim vildu

láta loka Wikileaks eru ekki allir sammála hvort birting gagnanna hafi verið glæpur eða fréttamennska sótti um hæli í Ekvador fyrir sjö árum vegna þess að sænsk stjórnvöld voru að rannsaka mál tengt honum að fá hæli er þegar þú ert ekki öruggur í þínu landi og þarft að flýja það og færð að vera í öðru landi

var sakaður um að hafa beitt konur ofbeldi og það átti að framselja hann til Svíþjóðar að framselja þýðir að ef einhver fremur glæp í landi a en er staddur í landi b geta stjórnvöld í landi a krafist þess að fá þann sem er sakaður um glæpinn aftur til lands a svo hægt sé að dæma í málinu assange sótti um hæli í sendiráði til þess að komast hjá því að vera framseldur það var mögulega brot á reglum því að með því að gera það sveikst hann undan því að fara fyrir dómara út af málinu í Svíþjóð þess vegna var hann á endanum handtekinn í sendiráðinu og er nú í fangelsi í Bretlandi bandarísk stjórnvöld vilja líka fá Assange framseldan

árið tvö þúsund og tíu og að leka leynilegum upplýsingum á netið það er samt ekki ljóst hvort eða hvert verður framseldur og það gæti tekið langan tíma og húnarnir hennar tveir náðust á myndband nú á dögunum þar sem þau fengu sér göngutúr enda ungir og óvanir lífinu í skóginum